ba panda ge'yan na ba panda ge'yan na a bianɛ ba dirobe we wure bɛna ho bɔkala ho bokala <hesitation> cɛnu na ho bokala cɛnu na don babe a bianɛ ba ma bore lowɛ abe ba fɛ'o zan oro bore fɛ'o don bewobenɛ a bokala yo mu babe we dirira mi te a bun a ba dia